La manampahefa hiova biby iaho, da aleoko iaho miova voro maherysatria voro mahery moa zay dafa voro zay i manidinidy ambony engy ka da eo avao koa nohony amin'ny mampahery azy zay mahavita mandeha kilometre maromaro, mitety an'izao tontono izao eo avao koa i ny fahaizany mana fomba fijery tsaraiko anao teo igny